بما إنها صحرا وكذا وراح يكون فيها مشاكل كثير راح أعاني منها فأول شي لازم آخذ أساسياتي من الموية، آخذ أساسياتي من الأكل والملابس الكافية، وطبعاً أختار شي يسليني زي مثلاً كتب أو كذا، وبما إنها صحرا وما فيها كهرب فأختار يكون شي مثلاً ما يحتاج كهربا زي مثلاً الألعاب ال- اللي هي كذا ألعاب بسيطة يعني باليد وكدا ما تحتاج وسائل كهربا زي الجوالات.